Yau labar sira kita labar takiran nene gan, takura gamsuda, makana makana jirin katambi hapchin jinin ga jinin marghi yri marghi makana tambi hapchine ako duya ko sudda jiribe kaja tanga ngwa ya jau thath ta kiran daye suddara kaga tangan har ma ka tambi hapchin jiri marghiyan neneghi saru gam <hesitation> jari jani adi waiso ta gadiwa adu abon madiso ta gawu adi kaana waiso ta gadiwa, dage makana tambi hapchinma daye ka lakwa local gamman waso aga state waso agan harkl kwa ki federal har kulkwakwa duya makana aboh madiso masa kana umda gar yere marghimako sudda kira kitagnan tikuma ita huwa akatambi, tmbira ta hapchin jara yere marghi ka waiso a gadi dagan, a kira kagu ta kira yaye gata kira tigir tiyeregha maga hiramaknak kuthur kagada mayaye har kagu tagidai kiram tan kuma har ga kudai kiran ti marghi mako zum sudda thath ja dumma ada duwa kira jiribiyaye makana kira kaga kira ti kiyadha umdi damako, daye kiraye wahala jara ehil kiyada umdidami ganye wahala umma kana <hesitation> gakira tikiya thaith gu timamim makowa unda nudaga samko gutajadi. Thunda kurta sumo yadigadi wahala aduwa, time time ada, ada jumber uva parth guda makir wa, sira kaga takira a ko kiyad tharth da ma uva kum, pendi ka tra peyakan, ma kana ako kiyad thath kamta viuwa lagu ko, a da jumbe uva parth judda ka tra ko unakir wa ga ta chiri daye ka nenan karoumwan ya yan ga sudda ma kana har kimi kiyad tharth marghi ma ka tambi hapchin har ka ja tra ko bebil la kam ta labar abo madiso abo madiso ymta gadin mako sudda kura ki ta gadan jumber donoma sosai daye ka neghi nankaruwan ya akibi tambi ka tambi ya ka tambi hapchin jara kiyadd thirth ya are marghi yan, makana tambi hapchin kiyad thirth marghi yan ko, adi ye kawa ma wa, milmid tau yeye ita gadi suda kurne umdira aboheye ta yadi sudaa kurne waiso undira kana kaja jadi dara jar yare mako kaja jadi dara jar kiyad marghi mako daye ja ta gadi suda kurne ga suda kwune adi ka me mae wa magu tra mayaye gata gachi umda labar juriya, ma ga tra mayaye gata jadi kiyadra gan kagu chiri, maka magun chai kaneghi ko kagu sidu ako damboa kagu si a milmilghi ma ka si udi unda labar marghi ma gata gadi thath kana umzira maga ma ga ta gadi rha gu sidi ka tra gwazama ka ara njadi umda labar marghi waso ga ta gadi thirth kana umtirama. Har gre tat movo, har gre ta gre ta nyo yarkur, gre ta si tra ko wadre kuma gre umdighi ta tra ko waudre umman, umdighi ta tra wudre kumman, adi ke maka me mawa kana kiyathath grera parth ka tambi klachin ta avi dokudagan, daya kaneghi nan karouwan ya a kidi tambi ka tamb hapchin yar ara yare marghi dam ka tambi hapchin kiyada marghi dan ka tambi ya hapchin thath ka na yadda ka tambi hapchin kiyad da mo nreghi, maga tra mayaje gata gadi, ma kiyad thirth voye ka tam gadi, ma kiyad thirth voye ka tam gadi, ma kiyad thath afoumo yaye ga damgadi, ma kiyad thath umi umi na sura yaye gata gadi, ma kiyad thath um madiyaye yarera ka tambi hapchin hepchin kiyad thirth dar gan adikana ka me mawa. Hambi hapchin kiyad thiath dar ka jak daraja dar kur, doye ya a ye ya a kigdi tambi yan ka tambi hapchin kiyadd thith yari marghi gam ka mo thirth da mo aram, ko kuma ka jumber domo aram yaye, yad yadda ka a buram ma kana tambi hapchin kiyad yare marghi ma kama maghi ra ma yaye ya tam gadi yare marghi, ako local goman kagha sidi kagha tra local goman da mo ga ta gadi umda labar marghi thufagu haiye budda alaga, ma gha sidi a ko local gaman ka gha tra ko state, ga ta gadi unda labar yare marghi thuthfagu tano sudda laga, a ma ga tra avira, umda da gadi kiyad thurth guwa ma gu labar ga da gadi kiyadda ranin ye umdi laka kaja sidi akōbula deka ja si ako ibrimi jada jada jadi. Afoumo jada fadi vouwa ko, masi kajanu kanajalabar marghi umdulakan tagushe alom ma, jin nching rakanda urchin yare marghi ako lthvi laka ardu tumber duma ta kaneghi nankaroun ya a kide tambi ka tambi hapechin kiy unmarghi gan ka mo kah ka afouno are kaja mo tith kana jara kanun are ko kuma kajo dumber dare yaye, daye ma kana tambi hapehin kiyaddi yan ka mo thath negan ko, daya yatee gude chin sosai atambi meneghiye ya a aka tambi, adi kana kamemawa neneghi soru jumba thuthrm, thublmm ma ga ra ako avira kaga labar, marghi ko umdukla jaga mangu k labar alayu ma thuthman unidu marghi ako hude yerwaghi, ma ga mu dan kana jar marghi ko har jata gadi kudta ako thifum amma neneghi day tambi bi hapchin, waiso ka jadi kam jarira katambi ngla adiwa, kiyad tham ka tambi ngla adiwa tambi tambi nukana yoaiyaye ka mo yavira ka ja gla parth ma i duwa sira ka ja ma ka ngla path ma ada duwa, daya meneghi mankaram alhamdullah ya hutha ka tambi, yavi marghi kira kamda kiraye jumba thuth kur yadda ka tambi boudda kira umda aran jumbey thumth waiso abara kaja chiri yarine ma kama marghi mako umdura kuda ta jadi marghi mya nenegan jar bara ka jadi marghiyan adi kana ka me mawa. Daye tambi hanching yari marghi kur dan daye kama, kam kama ji bara ka chid marghi kur dam, maka ma sara koidda dar jam dan a hapchindi dan ko waima undura kugu te labar alan ako mchinighi kaja sija iyan marghi baban marghi amma jan jada gadi marghiyawa, umzadam marghi akan are shan marghi, amma jan jada gadi marghiwa, daye sikudadti thath negan kotakota ada dugwa, matiana har gu marghi kal, gu gere dama kal makana gada gadi kiyadthad na nenghi wa umdura ko da kirata bud thaith ga aduwa kar umdura kuɗta adan thuth ga aduwa, amma kana baban marghi jangadi marghi, iyan marghi jan gadi marghi, umzudan are kaka are sham marghi jaran gadi marghiye har gye kagu si uwi kraga kagu ehiri marghi taron gala bara marghi gu kira thuth marghi mako sunsuda toneye aduga, daya sira kiya kidan ka tambiya mo tayad katambi hapehma jari marghi ka tambiya hapehing yara kiyadda marghi kada chumber thuth dagan daye katambiya hapehing ka ja chumber nera aboheyan ya an ya a kidi tambi ka tambi hapching da mar jara kiyadda marghigan.